Amun bahari aku tu bapikiran lah kuliah tu kada tapi penting nang paling penting tu kakawanan ni banyak kakawanan banyak gawian banyak jua amun bahari aku bapikirnya kayatu, cuman wayahini tuh kuliah tu sabujurnya penting, handak ikam d tiga kah handak ikam s satu kah kuliah tu penting yang ngarannya pandidikan tu penting sampai wayahini, ikam bapikiran s satu batunyuk bujur s satu tu batunyuk cuman amunnya ikam s satu kada kawa apa apa habis itu ikam ni kada barpandidikan kada kawa apa apa jua minimal yang ngarannya s satu yang bahari kam remehi ni kawa mambantu ikam nih malamar gawian kasana kemari cleaning service s dua s tiga gin hibak, jadi munnya manurutku tuh kuliah tu penting pakai banar, karena kakawanan ni kada salamanya kawa menolongi kam apa ja jalan hidup yang handak kam gawi yang handak kam kejar tetap ikam berkuliah tetap ikam barpandidikan ngarannya pendidikan. Agama nih itu tuh meulah ikam tu lurus meulah ikam tu tetap menjadi orang nang baik, kada- kada meracau kada meranyau kada mehaur orang amun ikam barpandidikan ada nang meajari kam oh ngini ni kada baik nang ini ni buruk habis itu ikam amun handak mancari gawian lagi di kota orang kah atau di kota sorang kam kah masih tanyaman, karena ada ingkutan ikam, ingkutan ikam ni bujur pang kuliah tu berbayar bujur cuma ikam ni harus tetap meusahakan yang ngarannya kuliah hap- handak kayapa ja kondisi ekonomi kam ni diusahakan kam ni kawa kuliah tuntungnya kena sapuluh tahun kah ya kada masalah, nang penting tu kam kena beisi ingkutan, mun kada kuliah kam bacari kursus lain kah apa kah nang kawa jadi ingkutan amun ikam baya hidup handak balajar dari gawian kada mungkin ikam mengawii satu gawian tu saumur hidup ikam pasti kam tu kena ada yang ngarannya uyuh lapah lawan gawian kam sorangan. Mau kada mau amun kam handak bacari jalur bajuang sorangan ya kuliah dan tamat s satu atau s dua kah s sapuluh kah barang ja itu tu kena jadi jalan gasan ikam jua.